oyiro oma dɛmu <hesitation> zɛrɛ zɛrɛ-yɛ a bira omi cɛ tuwa tomu ɛnɛ mu he matete mɛ ɓa nucozo so mibinni mu ɓa mibin twa ɲan yɛrɛ mibin aba diya boman wure tuwa tuwa mi ɛn bun ciyo mi ɛn bun <hesitation> o ɲan mi ɛn bun ɓa a ninɛ aɓa ɲan ma ji han vitamina wure oro oma dɛmu han vɛwa biya ji han vɛwa biyo ji vɛwa tuwa mibin a seb <hesitation> tuwa tuwa plase ji tuwa zinle ji oro biyo han wiya ma sera tuwa zinle ji um mu mami ɲunle san mu ɲun'onnala mu ɲun'onnala a bun nɛ a o ji han vitamine wiɲan o sura <noise>